أقول إيه أقدر أزرع فهاذي الأشياء بسيطه يعني ممكن أبدأ بزراعه الخظار مثل الطماطم و الخيار لأنهم سهلين بالزراعه أزرعهم في حديقه صغيره أو حتى في أصص و أحتاچ أسقيهم بإنتظام و أتعامل معهم بحب مع الوقت بيصير عندي حظار طازچه أقدر أستخدمها في الأكل التچربه بتكون ممتعه بتعطيني شعور الإنچاز.